फल फ्रूट सब्जिया छीन सु जो देहयद्राते करदा सूचि सेब केले अम्म अंगूर स्टोबेरी अनानास पपीता चेरी छीन टमाटर गाजर मटर पालक मशरूम प्याज शिमलामिर्च मक्का जो मास्स ची सु मास्स हुएगि गऊ मास्स मुर्गो को मास्स मछली और जो जड़ीबूटियां छीन सूचि पुदीना तुलसी अजवाइन धनिया पत्ती